Ôhatra zao kô izaha rô <hesitation> hanigny izy bô tsaratsara ômb <hesitation> -rô zaigny e. rô ôhatra matsirotsiro i, nefa vôla <hesitation> am-pelatanagna ôhatra helihely re. To de <hesitation> dinihigna alô vidin’ny raha jiaby tokogny vidigna, ôhatra <hesitation> karôty zao vidiko, ôhatra tômaty zao vidiky i, de <hesitation> lég-légume madinidiniky regny zagny, atambatambatra akao de <hesitation> miaraka atao kô fangaro akao de lasa fô-sakafo maroloko de <hesitation> mampatsiro azy koà zaigny i.